एक, तीन, पाँच, सात, नौ, एघार, तेह्र, पन्नर, सत्तर, उन्नाइस, एक्काइस, तेइस, पच्चिस, सत्ताइस, उनन्तिस, एकतिस, तेत्तिस, पैँतिस, सैँतिस, उनन्चालिस, एकचालिस, पैँचालिस, सतचालिस, उन्चास, एकाउन्न, त्रिपन्न, पचपन्न, सन्ताउन्न, उनसट्ठी, एकसट्ठी, त्रिसट्ठी, पैँसट्ठी, सतसट्ठी, उन्सत्तरी, एकहत्तर, त्रिहत्तर, पचहत्तर, सतहत्तर, उनासी, एकासी, त्रियासी, पचासी, सतासी, उनान्नब्बे, एकान्नब्बे, त्रियान्नब्बे, पन्चान्नब्बे, सन्तान्नब्बे, उनान्सय, एक सय एक, एक सय तीन, एक सय पाँच, एक सय सात, एक सय नौ, एक सय एघार, एक सय तेह्र, एक सय पन्नर, एक सय सत्तर, एक सय उन्नाइस, एक सय एक्काइस, एक सय तेइस, एक सय पच्चिस, एक सय सत्ताइस, एक सय उनन्तिस, एक सय एकतिस, एक सय तेत्तिस, एक सय पैँतिस, एक सय सैँतिस, एक सय उनन्चालिस